Este tokameh pos pos nokateh miak, kateh siki pixihtzitzin, iwa kateh siki wehwenyi, iwa ich ciudad kateh noh kinotza viuda negra, nonanka weyi, torahkula weyi, <noise> pos kachi mochantiah tlahpak, kuehta ke tlahpak ich kowitl o ich kali, pero wehkapa kuehta, ompa kasi kichiwa inihcha, <noise> pues este kichiwa inmihcha tlakpak para <noise> neh nikihtowa para amo makikuak okse yolktatl, iwa amo nihmati tleka. Pues este moyomeh, a veces asta chinawa, sí, nonkeh pixihtzitzin animalitos, inon motzikowah ich inchan kokarachas, nikihtowa chikawak porque pues tero pipixihtzin animalito iwa ye kichihchiwa icha iwa kewak ye icha ipa kochi <noise> itla okse animal ohko motzikowa itech, <noise> chikawak kuehta itelaraña. <noise>